די הייזער גייען זיין זייער אנדערש, די זאכן גייען- זיי גייען נישט גיין פלעין זאכן אין די הייזער סאו אלעס גייט אויסזען אנדערש אבער מענטשן גייען זיך ציגעוואוינען זייער שנעל. מ'גייט דארפן נוצן אבער סוטס. ס'גייט זיין גוט ווייל די קינדער ז-מ'גייט קענען ארומפליען, ס'גייט זיין ענדשויעבל. סינישט אזוי גוט ווייל אונזער קערפער <hesitation> פונקצינירט נישט אזוי גוט ווען ס'איז נישטא קיין גרעוויטי ווייל די בלוט קען נישט אזוי גוט ארומגיין איבעראל אין די קערפער.